Kua mɨmba mbaetɨvi örërëta rupi, erei se aesa va jaeko mopetɨ mɨmba oguata yave osaguarepɨ repɨ oguata, jare oime guinoi itarenga jɨepe, jokope imembɨ reta guiroata, jae jokua se aesa kua mɨmba reva, mbaetɨ örërëta rupi